Tɔɔ gnímɩrɛ bɔɔ mʋʋ dzɩñŋá, bíɩ dɩ bɛrɛsí, dɩí bɛrɛsí na gnɩŋlɛmɔ. Gnɩŋlɛmɔɔ dzɛ sómóo, tíwɔ kɔɔ baa yáa sɩ sómóo, kʋʋ dʋ soŋbónaá, kʋʋ dʋ soŋbónaá soŋbónaá fɛlɩkí bíɩ ba tɔkɔlíɩ, báá gañ bɩ ka dési bɩ ka tuku sumise. Sumisee ŋñná sɩ baá lalí ka mɔsɩ ka yɛná gnɩŋlɛmɔ tɔɔ gnɩŋlɛmɔ bʋʋ sɔkɔwá mɔɔ bʋ dée yá, gnɩŋlɛmɔ dé fɛ tɔnɔɔ, gnɩŋlɛmɔɔ dési tɔnɔɔ, gnɩŋlɛmɔɔ dáñsɩ tʋŋvárɛ tɔnɔɔ lɔ, gnɩŋlɛmɔɔ yelé álámɩná tɔnɔɔ bʋʋ ŋelesí bʋʋ yɛ ɔlí-ɖɔlí-ɖɔlí léle. Ŋsɩ bʋ foforobíse na bʋ dzawásɛɛ níŋɛɛ yɛyá álámɩná mɔ, gnɩŋlɛmɔɔ baá tá, bʋʋ dáñ ŋnáa? Tɔɔ gnɩŋlɛmɔ wárɩ dɩ ná atáŋbɔɔ. Atáŋbɔɔ káná yáa sɩ báa, bééná ñŋ ba kʋñ béená, lɔ ba loó bɩ ka yɛná domóo, bʋ bítená bɔɔɔ káa bʋ mɔ báá tuku bí, bá tukúwá báá lísí bʋ bíre, bʋ béená ŋá, ŋánáá ŋñná sɩ baá ŋalá. Ŋalátɔ mɛ tɩtɩŋɛ ŋñná sɩ gnimoó lí, bʋyɛ atáŋbɔɔ wá. Bá ŋaláa tɛlɩ ŋñ ná sɩ bʋká bʋ bírená bʋ, báá búti kaa lalɩ bí tchɔnɩ mɛ, bá lalíyá bí tchɔnɩ mɛ, báá kɔnɩ kaa fukuti, fukutítɔ mɛɛ ŋñná sɩ gnimo róó lí, bʋ feé-feé bɔɔyɛnɩ, atáŋbɔɔɔ bʋyɛɛ. Ñnáa? Tɔɔ baá lísɩ gnimo bʋrʋ, yofósɛɛ lísɩ bí baá kɔna, gnimo bʋ bɔɔyɛnɩ, awúto, awúto mɛɛ baá lísɩ bʋ gnimo bʋ, awúto boémɔ dɩɩ duñŋá nɔɔ, awúto bíya, ñŋ ba lalí awúto bíya bɔɔyɛnɩ, ŋñná bʋ gnimo bʋʋ lí, bʋʋ ŋñná baá dʋ fɛdʋ tóñtóró sɛ mɛɛ dɩí loó dɩí dí níŋɛɛ dzɛ gnimo bʋrʋ róó dzɛ. Tɔɔ bʋná wárɩ, dɩ wɛná akúwá gnimo, akúwá karɩkpákpá kadzémɔ, akúwá baá yɛna kɛ domóo wá amá baá lísɩ ka gnimo baá yɛna dɩí dí ró. Akúwá ŋñná baá ŋalá kɛ, bá ŋaláa kɛ báá la kaa lalɩ kɛ tchɔnɩ mɛ, bá kɔwana kɛ ŋñná akúwá mʋtɔ ɖɛgɛɖɛgɛ, báá fukuti, fukutítɔ mɛɛ ŋñná sɩ gnimoó lí. Ŋnáa? Tɔɔ fukutítɔ mɛɛ sɩ gnimoó lí, tɔɔ bíɩ ba mɔsí baá ŋalá kúlikúli ró ŋñná sɩ gnimoó róó lí ró. Ŋnáa? Akúwá gnimo bʋná báásɩ ka wɛ tʋtʋŋɛɛ yá tɩtɩŋɛ-tɩtɩŋɛ. Akúwá gnimo ñŋ ba ŋalá lɔ ba lísɩ bí tchɔɩɩŋŋ dzémɔ, baá ŋtá táa ŋalá bɩ kpina ŋtá táa dʋ alɩbása ka ŋala bí kpínaá, bʋtíɩ mɩsíɩ. Akúwá gnimo wárɩ bɔɔ wáana tʋtʋŋɛɛ lɔ bʋʋ dési tʋtʋŋɛɛ dzɛ kubé gnimo. Bʋná ró mʋ atáŋbɔɔ, amá bʋ lítɔ, bʋ sokoriŋɛ kí atáŋbɔɔ ñka, bʋwɛ tʋtʋŋɛ sóóni kakɩ atáŋbɔɔ. Aaa bʋfeé tʋtʋŋɛ karɩkpákpáá tɛlɩí dzɛ, báa aŋʋ na ɔ tʋtʋŋɛɛ yá, báa aŋʋ na ɔ ŋkpéle. Kubé, kubéé sɔkɔwá mɔɔ, ñŋ ba kʋñ kubé, abéé ñŋ ba kpá kubé lɔ ba fasí ka bɔkɔrína lɔ ŋñná kubé ká bʋ tɩɩtɩŋɛ, baá gnɔ bʋ límɔ ŋñná ka tɩtɩŋɛ ɖɔgɩ-ɖɔgɩ-ɖɔgɩ mɔɔ baá tɔkɔ. Ñŋ ŋtá tɔkɔ róó, ŋñná sɩ bʋ lɛŋɛ-lɛŋɛ mɩnɛ kéé bɔɔyɛnɩ, baá yála ka barɩí vóŋ ka kpátá lísí bʋ gnimo mɩnɛ, tɔɔ barɩí ŋalá ŋsɩbɔɔ baa ŋalàa béená ka lísí atáŋbɔɔ mɔ, mɩnɛ kéé báá ŋala ka lísí kubé gnimo. Tɔɔ kubé ká gnimo ká, kubé ká bɔɔyɛnɩ, báá kaa lalɩ kɛ tchɔnɩ mɛ bɔɔyɛnɩ, bʋ gnimo róó lɩ ró ñŋ baá fukuti ŋsɩbɔɔ bá dukutiyá atáŋbɔɔ lɔ bʋ lí mɔ, mɩnɛ kéé baá yɛ kubé gnimo róó dzɛ. Bʋná ró baá yá bɩ sɩ begnímo, begnímo.